कनाडा के पाक शैली कुछ ये प्रकार है। कनाडाई व्यंजन स्वदेशी अंग्रेजी, स्कॉटिश, अउ। फ्रेंच जड़ म आधारित हावय। कनाडा के व्यंजन म क्षेत्रीय अंतर हावय। इहां कनाडा के कुछ पारंपरिक व्यंजन हावयं। मछली अउ ब्रू पीमल बेकन अउ अदरक बीफ। मछली अउ चिप्स भुना बीफ अउ बैनॉक पौटाइन। कनाडा के व्यंजन आव्रजन के लहर के संग विकसित होए हावयं। ये देश कनाडा के व्यंजन म तको योगदान देत हावयं।